A Etiôpia an̈y ndraiky zen̈y, fomba fifan̈ajan̈a zen̈y ten̈a importan amin-drô ao feky. Sirto amin'olo be no ten̈a ndray taon̈o araiky fo elan̈elan̈a ndrô io ten̈a mifan̈aja rô amin'zen̈y. Koa fa an̈ao zeny amy na misy namanao famià nao mila miala fo. Amin'io, ndray amy fandrian̈a na karà zen̈y.